من هذي الألعاب, ألعاب الفديواللي تتيح لاللاعب الإنغماس في عالم من الخيال, كمان الألعاب الواحة مثل السوليتي, اللي يمكن نلعبها بمفردنا, وكذلك الألغاز, مثل الكلمات المتوقاطعة -المتقاطعة- والألغازالمنطقية, وكذلك بعض الألعاب الممتعة, مثل البوبجي.